Beh primma çerchiæ de fa unna cösa pe sorprendili comme per esempio ammiâ fisso un ponto in sciâ miagia e vedde se questi cominsan à stâ ciù sitti pe pe fâghe prestâ attençion à quello che fasso, dapeu cianin cianin çerchieiva de collegâ eh questa cösa strania ch'ò fæto con l'argomento da leçion e spero che eh sperando che che i figgeu comensan à concentrase torna e à stâ à sentî cöse diggo.